wodi gaɗu hairu gan na duwurto to gite eh gia dole sei eh Jemma sabida to wuwortake gite eh hi'a hairu na gite yiata eh nage sai Jemma diga nange eh yana bo to hairubo joni du wurtoto farauta maru du tefowai abinci maru du nyama du yara du yahadu do warta to du tawi lekki dibino sai hairu wawato gabba likki hebbina gole maru sosai du hebbi de pam du wutina har gaska maru duyaha duwarta duwita duwarta du maggo du wita du hebbina gole maru ɗuwara dujo ina eder gaska maru duyaha du gambo lekki narehi eh bikko gadiya du hebbina gole to kadu watta pat kodu wujjata fat ko du hoshata fat e jemmare den wite lokaci maru eh tefuki abinci maru lokaciyel gel wite wurtaki hiro maru no dudon wurto gite eh gi'a sabida nadu todu hebi lekki gadiya a wawai keba gadiyaje ba kwa no biyar ni ta irti gaska kakan dum fat bo dun kugal maru sannan der gole maru don yite pellel a jiya maru to du Hoshi ayi du wadda du jo'ina eh der sudu maru Kadin bo du yahai du gambo wa konkeje du adowa du wadda du jo'ina fabi jango du yahay du gambo lekki num wala ga ahe bata goruba du gabbai gam du ittai bikkon goruba tato. Du wara du jo'ina duwa daga wakki ajiya maru hairu bo kawai nadu yamai du saidu wada jo'inki aa to du hedi irin gesa biriji en daman du don wadi fako maro e yana bo, toni hiri Jemma wani to ayi'ai du duwurtake hiro maru hiro kesum ko weti wuwarta tako hariru sai Jemma wadi saidu wurot to tayi du wurtake du nassi der ladde du tattaro ga du wadda du jo'ina hairu gandu kenan sai na biyu maru bo wodi tunkuru hairu tankuru bo du wurta tako lallai gite eh gi'a to duwurtake gite eh giama dudon dau lekki jodi toyi du jiffaki bo ni duhalki kawai duwawata dogguki sosai sannan duwawai hairu du sakkina sudu maru do du nanga lawa didil har wata uwa duniya dunassa duwarta daga hiroji duhirna sosai enon dun nanga lawal duwi'a du hirnai sosai enon du nanga lawo du wi'a du war tai wuro maru to hanjum minon mafarauta en mimbi ata dogon zango sai jemma da ndu wurto to bar bara ma sai jemma to tefuki abinci ma sai jenma sai gite e yi'a dibawata dogguki sosai dole sai eh jemma di gurto hanji to hairu tunkuru ma di duwa'i du dura ta wuttudu wuro maru sannan bo ta edu wurtake ananai edu hassha. Du wurtake farauta ko waye ba hairu an nedu dan adam ehore mada ma tawurtake a nanai hamami hamami maru edu hacca ni wanda dole a hettai hairu wari sali sai kuma fouru hanyumma buri wurtaki jemma dalili bri yiki jemma sosai gan ko ta asa wadoita sai jemma wadi hairu wawai nangan ma lawo sadu dilla har ladde ferere du dacci dokan gaba daya duyaha duwada bare bare ma jum nangowa lawo kafin subaka nodum watta fat subaka a wartai tawadun eh wuro maru sabida du timmini wonnere ma ru pat timmini du warti amma mbewa hanyun wako wannidun do dun jemma do dum jaloma de yidi ma hanga dayake dun dabba wuro a hebbai ga wuro ko ladde kotoye jo'in ndaga nga wadai rayuwa maga nga nanai daidai amma dole jemma ga burai nanki beldum sabida wala hayaniya.

koyamumi mihokkayima minassi ladde kenan to nangi lawo dilli nanga wakki farauta mun tefa ga yama tefa ga yama tefa ga mago leki jippo a ayahata warta fa'a funa fa'a hirna wala eh yata godun ledi do sai badake walukima tsabarage don nana beldum wodi yibbuga, amma to lelewal wurtake to don di nanta beldum hanjima ganko nassiru ladde unyahai tefoyon kusel tayi wodi lelewal ni kuti wawata tadana'on kodume abode wodi lelewal dole ai a yibbuga to haka zalika gadu ma to wodi lelewal ni hayun ma wurtaa tako tefa sabida wodi haske haske amma to dun yibbuga du wawai du har fa'a wetuki da dun dantaki koɗume.